द प्रेसेन्ततिओन् द्जुन्ग् गिवन्ग् मन्त्सिनिसि न्ग्उ <hesitation> क्सलम् ध्न्गु ब, द्जुन्ग् प्रेसेन्ततिओन् क ग्उ म्रे तक्त्यरे क्सलम् नने, म्रे मन्त्सिपुनिसि न्ग्उ ह्न्द। द प्रेसेन्ततिओन् क द्जुन्ग् <hesitation> केरेब दि <hesitation> क्सन्न्ग्गन् मन्त्सिपुनिसि, गिवन्ग् मन्त्सिपुनिसि न्ग्उ, ज् द्जुन्ग् सिक्न्ग् कोन्फिदेन्त्ग्र न्न्ग्गन् ग्उनिसि न्ग्उ, ज् द्जुन्ग् त्स्कि द्ज् जिन्स्नि क्स्न्ग्उ <hesitation> द्जुन्ग् प्रेसेन्ततिओन् क क्सिन, ज्रे न्ग् मन्त्स् द्जोप्, न्ग् म्गुअ क्सिन न्ग् अदप्त्स् कोम्पन्य्। द कोम्पन्य् न्ग् ग्उनि क्सम्नि क्स्ल न प्रेसेन्ततिओन् क क्सिन। द प्रेसेन्ततिओन् क ह्न्द तक्य्, द्जुन्ग् <hesitation> कोन्फिदेन्त्ग्र न्न्ग्गन् सिक्न्ग्, अर् <hesitation> कोन्फिदेन्त्ग्र न्न्ग्गन्, इनिन् द्जुन्ग् द् ल क्सिन ग्सन्ग्, उमस्न्गै ग्सन्ग् न्न्गै, बह्इब् क्स्न् कुक् उ ल्र् स्र् त्य्, द्जुन्ग् क्सिद क्सिद ब्त्रबुर्क ब्न्ग् न्हेइ, बेबैदे ब्न्ग् न्न्गै द्जुन्ग् द्क्स्इ न्न्ग्गन्, नुब क्स्न्ग्गन् मन्त्सिपुर, द् ज् बरुन्ग म्म गुअ क्सिन बिद्नि।